الالات ممكن توصل لمستويات من الذكاء الاصطناعي المتفوق الكبير اللي يخليها عندها يعني مثلا مقومات مثل الانسان بس مش هتحس زيي يعني المشاعر دي حاجة تكون من الوعي وبتكون نتيجة تجربة ذاتية اصلا الانسان مر بيها.